اس بارے جو لوکاں دے وچار وکھ وکھ نیں۔ نیتک منن والے وچار پہلا، قدرت دے چکر وچ اک جیو دوجے جیو نوں کھاندا ہے۔ دو جا، منکھ ہزار سالاں توں ماس کھاندے آ رہے نیں۔ تِجّا، سریر نوں پروٹین اتے پوشک تَت ملدے نیں۔ <hesitation> نیتک نامنّن والے وچار پہلا، جانور نوں دُکھ پہنچا کے اپنی بھکھ مٹاؤندا غلط ہے۔ دو جا، پودے توں وی لوڑین دے پوشک تَت مل سکدے نیں۔ تِجّا، ودھ ماس کھان نال واتاورن نوں نقصان ہوندا ہے۔ ماس کھانا نیتک ہے جا نہیں، ایہ بندہ دی سوچ، طریق، وشواش تے، جیون شَیلی تے نِربھر کر دا ہے۔